Yetosi bedana oringnge sibawa panguttue yero panguttu de pole ku ukuranna <hesitation> yetosi panguttue akkegunanna <hesitation> ukuranna agaq-agaq mabiccuq i <hesitation> tosi ro oddingnge <hesitation> na <hesitation> inasu ma- mappake <hesitation> oring na yenatu <hesitation> contona kaju- ikkaju sibawa nanre na yetosi <hesitation> oring malop- maloppo <hesitation> tosi ro <hesitation> engka pa acara-acara acara-acara maloppo bangsana loki mabbarobbo engka acara-acara botting engka mebbu-mebbu kapurung na biasanna ro oringnge mabiccuq atau maloppo yinreng anunna siawe taq atau terangga taq <hesitation> untuq ipakei ri acara-acara <hesitation> maloppo de makkuro yetosi panguttue <hesitation> lebbi maloppoi lebbi loppo na oringnge <hesitation> engka to rekeng <hesitation> sedang Na yatosi waja- panguttu <hesitation> biccuq e untuq maggore-goreng bawang lasu- atau lasuna <hesitation> untuq maggoreng <hesitation> bale daging erodo <noise> na untuq bettosi panguttu loppo de <hesitation> untuq <noise> <hesitation> ma- mannasu bale loppo <hesitation> atau mannasu nanre kiq semisal engka mappegauq atau engka acara-acara loppo na tosi <hesitation> wajangnge maloppo de <hesitation> pake mannasu <hesitation> carana untuq minynyaq-minynyaq erodo rekeng idiq pa taroi minynyaq <hesitation> idiq pa taroi sendiri wi minynyaq jadi yenaro bedana waja- wa- aga senna <hesitation> yenaro bedana oringnge sibawa panguttue na yetu oringnge odding ipake mannasu kaju mannasu nanre ya tosi panguttue wedding tosi ipake ma- <hesitation> mannasu maggore-goreng bale mannasu bale koro atau dagi-daging atau bumbu-bumbu. Yemaneng naro <hesitation> beda-bedana atau akkegu- kegungeng- akkegungenna panguttue sibawa oringnge